Imbombo iji ndinokwa une sana ndinokwa ukulima, kulima indosi, kulima amasebele, ata ukufo ukuvomba ibiasara ndinokwa sana, imbombo sosyene jivomba, wesa u- uvombe ibiasara uwiba kuduka utole isinu, ukutsa. Ukatole u- uwesa u- ukulima undi uwese uwese uwenge ndikuli ninanii nikodile isyamba, ndihenga, ndi- ndindinyanya, afu ndikwanza ukulima adi ndianzie ukulima, ndianze uku- ukuvie- uku- ukuvyala kukomolela kuviala, uanze ukusuva. Vusuva kuvika imbolela.